gott kvöld Ragnhildur Ágústsdóttir fyrrverandi forstjóri greindi frá því í aðsendri grein á Kjarnanum í dag að hún hefði verið beitt mjög alvarlegu kynbundnu ofbeldi þegar hún var neydd til að segja af sér sem forstjóri í byrjun árs tvö þúsund og níu eftir miklar deilur sem staðið höfðu yfir innan stjórnar fyrirtæksins Ragnhildur kærði mennina tvo sem stóðu að uppsögninni fyrir frelsissviptingu en lögreglan lét málið niður falla Ragnhildur er sest hérna hjá okkur velkomin í lok árs tvö þúsund og átta ef við byrjum að rifja upp aðdragandann að því áður en þú tekur við stöðu forstjóra þá standa yfir miklar deilur innan stjórnar tals og þáverandi forstjóri var látinn víkja þú tekur til starfa sem forstjóri tuttugu og átta ára gömul

halda þó áfram í byrjun árs tvö þúsund og níu milli minnihluta og meirihluta stjórnar þú ert kölluð á fund í febrúar hverjir voru á þeim fundi og hvað hreinlega gerðist þar já eins og ég lýsi í greininni voru tala við mig og við förum inn í fundarherbergi strax og ég byrja að lesa fyrstu setningarnar í þessu plaggi

í raun og veru er þarna verið að fara fram á það að ég samþykki ógildingu þess að ég hafi verið ráðin forstjóri með réttmætum hætti og á í raun og veru að afsala mér öllum rétti til launa og til uppsagnarfrests og svo framvegis og ég

lögfræðinginn minn sem ég geri og fæ samband við skiptiborð

kynni mig fæ samband við lögfræðinginn sem svarar og þá slitnar símtalið og ég hringi strax aftur og þegar ég reyni að hringja heyri ég búið er að loka fyrir þetta símanúmer þekkjandi fjarskiptageirann og hvernig hann virkar

átta ég mig á því að þarna hafi verið eitthvað inngrip og ég lít náttúrulega vantrúuð á mennina og spyr voruð þið að láta loka fyrir símanúmerið mitt og þegar þeir segja ekki neitt ætla ég að standa upp og ganga út

úr herberginu og fara inn á skrifstofuna mína mína til þess að hringja þar úr

þá er stigið fyrir dyrnar og mér er

í sætið og það er sagt við mig þú ferð ekki út úr þessu herbergi fyrr en þú ert búin að skrifa undir þetta plagg og þarna hætti mér að lítast á blikuna þarna varð ég óttaslegin

ég var fjóra mánuði á leið þegar þarna var og og þessir menn áttu vel að vita af því og ég varð bara skelkuð og hjartað mitt byrjaði að hamast og ég kemst í mikið uppnám en reyni

einhverra hluta vegna vildi ég alls ekki láta þá sjá að mér væri eitthvað mikið niðri fyrir síðan reyni ég náttúrulega bara að tala um fyrir þeim

það gekk ekki neitt og mér er aftur ýtt í sætið og það endar með því að ég sit

að lesa mig í gegnum þetta plagg gríðarlega hrædd um mig og ófætt barnið og þú ert komin í uppnám og finnst þú ekki geta tekið

já og ég veit ekki

hversu langur tími leið en það tók mig mér leið eins og ég hafi verið þarna inni í fleiri klukkutíma en það tók mig óratíma að lesa mig í gegnum þetta nokkura blaðsíðna plagg

því að ég var alltaf að lesa sömu setningarnar aftur og aftur þetta bara fór ekki inn í heilann á mér þú skrifar þá undir

tíma skrifa ég undir plaggið með fyrirvara um að þetta standist og þá loksins hleypa þeir mér út úr herberginu og

komst bara eitt að hjá mér og það var að flýja af hólmi þannig að ég hleyp út eins og ég er klædd tek ekki með mér yfirhöfnina mína eða veskið mitt eða bíllyklana eða neitt

bara reyni að komast í burtu eins hratt og ég get mér stóð alveg gríðarleg ógn af þessum mönnum og þessum aðstæðum og mér fannst þetta óhemju óþægilegt þarna var forstjóri fyrirtækisins ekki viðstaddur

nei ég áttaði mig ekki á því fyrr en síðar að þegar ég hleyp þarna út þá var ekki nokkur einasti starfsmaður við

starfsstöðina sína í stóru vinnurými þarna fyrir utan þetta fundarherbergi og ég komst að því síðar um daginn að á sama tíma og mér var haldið

fundarherbergi þá var fyrrum forstjóri búinn að hóa starfsmannahópnum saman og var í raun og veru að greina á

út úr byggingunni eins og þú sért að flýja úr brennandi húsi og ferð yfir í hús keppinautarins til að hringja já það var nú reyndar mjög órökrétt hugsun ég var kannski ekki

mjög rökrétt á þeim tímapunkti

finna einhvern í næsta nágrenni sem ég gæti fengið að hringja hjá og

vildi svo til að góðvinur minn var að vinna hjá samkeppnisaðila þannig að ég hleyp þar inn í

hvarflar ekki að mér að þetta gæti verið mjög óvenjuleg hegðun af af hálfu forstjóra samkeppnisaðila fæ að hringja hjá viðkomandi í lögfræðinginn minn sem er símtalinu feginn

var náttúrulega í hæsta máta óeðlilegt en þú ferð til lögreglunnar og kærir þetta já hvernig viðtökur fékkstu hjá lögreglu ég fékk góðar viðtökur hjá lögreglunni mér var sýnd mikil hluttekning en mér var samt líka greint frá

því að í langflestum tilfellum færu nú ekki fyrir dóm nema kannski í tilfellum mansals þannig að það var þú veist ekkert hvers vegna málið var látið niður falla þessir menn hafa báðir hafnað því að atburðarrásin hafi verið á þennan veg sem þú lýsir og annar mannana segir í viðtali við Morgunblaðið frá þessum tíma við sögðum henni bara að lesa þetta og láta ekki svona þessi fundur fór í alla staði mjög skikkanlega fram þarna stendur greinilega orð gegn orði hélstu á einhverjum tímapunkti að ef þú segðir frá þessu að þér yrði ekki trúað því það var mikið um þetta mál fjallað opinberlega í fjölmiðlum og beðið um viðbrögð í raun og veru hvarflaði aldrei að mér að segja frá þessum í fjölmiðlum ég hafði fengið þær ráðleggingar frá mínum lögfræðingi að það gæti skaðað mína stöðu gagnvart félaginu líka bara að ég er ekkert viss um það að ég hefði á þessum tímapunkti treyst mér til þess eftir þetta en þetta er greinilega mjög ólík upplifun ykkar af fundinum þarna ertu tuttugu og átta ára þeir töluvert eldri

ekki hefurðu séð hafa ekki sagt frá þessu á þessum tímapunkti bæði og það kom aldrei sá tímapunktur þar sem ég

um þetta en ég hef vissulega fundið til ábyrgðar mér hefur fundist ég hefði geta komið í veg fyrir að þessir aðilar kæmust í áhrifastöður annars staðar það hefur einn þessara manna starfað

hjá öðru fyrirtæki og var settur í leyfi vegna ásakana um kynferðislegt áreiti eins og þú talar um í greininni í dag hann var ráðinn til opinberrar stofnunar já ég náttúrulega tengist ekki því máli sjálf beint en þarna er bara upplýsingar sem koma fram í fjölmiðlum á sínum tíma

þegar ég heyrði um það fyrir einhverjum ríflega tveimur árum að þrátt fyrir þessar ásakanir þá væri viðkomandi samt gjaldgengur í opinbera stöðu en til að taka af

allan vafa þá lentir þú ekki í neinu slíku í samskiptum við þennan mann nei nei einmitt hvaða áhrif hefur þessi reynsla haft á þig persónulega og þinn starfsframa sko ég myndi segja að þetta hafi

fyrst og fremst haft þau áhrif að

á fólki og ég hef allar götur síðan þurft að hugsa mig lengur um ef mér hefur til dæmis boðist starf ég hef þurft að kynna mér betur hvaða fólk er þar á bakvið og við stjórnvölinn á meðan að

stökkva á tækifæri sem mér buðust

komin í annað skiptið á tiltölulega stuttum tíma í

hæstu stöðu fyrirtækis og ég fer síðan þarna fljótlega í fæðingarorlof og hefði beðið mín

framinn minn haldið áfram

þetta kippti þér til baka þetta gerði það vissulega en ég hef alls ekki látið þetta stoppa mig ég tók fljótlega ákvörðun um að

hamla mér og mínum frama og ég hef eftir þetta tekið við stjórnendastöðu í tæknigeiranum þannig að ég hef ekki látið þetta alveg stoppa

mig en ég hef þurft að hugsa mig betur um heldur en ég tók þetta mál og ég vildi helst sem minnst af þessu vita þannig ég pakkaði þessu saman og ýtti þessu til hliðar setti þetta í eitthvað hólf aftast mikið viðbrögð við greininni í dag hefur einhver þessara manna haft samband við þig í dag já það vill svo til að að ég fékk núna síðdegis tölvupóst frá einum þeirra þar sem hann biðst í þessu máli og það kom mér nokkuð á óvart mér finnst það

á því sem

fór fram ég reyndar er enn svolítið að melta þennan þennan póst en ég vona að þetta hafi þau áhrif að metoo byltingin sé að hafa tilætluð áhrif að það sé verið að koma í veg fyrir það og að það líðist ekki að einstaklingar í mörgum tilfellum karlmenn geti misbeitt valdi sínu gegn einhverjum öðrum í mörgum tilfellum konum í skjóli stöðu sinnar eða mögulega kynferðis það er náttúrulega sem

að baki og ástæðan fyrir því að ég stíg fram ég er að reyna að vekja athygli á því að svona hegðun hefur átt sér stað í viðskiptalífinu og það er náttúrulega bara ólíðandi bestu þakkir fyrir komuna takk

gott kvöld það er ekki á hverjum degi sem sögufrægar byggingar teiknaðar af Guðjóni Samúelssyni fái andlitslyftingu það gerðist þó á dögunum þegar viðbygging og ný útilaug var tekin í notkun við Sundhöll Reykjavíkur við Barónsstíg við hittum arkitektana sem tókust á við þetta vandaverk við

sundhöll Reykjavíkur er elsta landinu og hefur verið fastur punktur í lífi margra borgarbúa frá því hún var opnuð árið nítján hundruð þrjátíu og sjö þetta er ein þekktasta bygging borgarinnar og margir telja eina þá bestu frá hendi Guðjóns Samúelssonar viðbyggingin og útilaugin eru byggðar eftir verðlaunatillögu arkitekta í kjölfar

sem haldin var árið tvö þúsund og þrettán mikil áskorun að gera þetta koma í samkvæmi maður getur komið og tekið það yfir með látum

samræður en svo getur maður líka tekið þátt í samtalinu við um slíka byggingu það sem vakti fyrir okkur

maður sér það vel frá

tókum húsinu og yfirfærðum það yfir á nýja allt val á litaval tekur halda sér sem mest

að njóta sín það var lykilatriði hjá okkur færa laugargólfið niður síðan var hún slitin frá með léttri

hina víðfrægu klefa sem Guðjón hannaði já þeir eru friðaðir við héldum þeim óbreyttum teknir í gegn reynt að færa þá í það horf sem þeir voru í upphaflega karlarnir eru ekki að fá nýja klefa það er sérstök stemning í þeim með

ótrúlegt að við skiluðum inn hélst nánast óbreytt breytingar en einhvern

mér finnst skemmtilegast er að koma á kvöldi til í myrkri lýsingin er einstaklega vel heppnuð og undirstrikar það sem við vorum að reyna að ná að gera byggingunni hans Guðjóns hátt undir höfði lýsingin miðaði öll að því að

ekki mikið verið að fara í laugina til að forðast fyrir þá er þetta gert